Kina k- kitawu kranimia akedo ma kiyin gulturo walji bo. Ayiye browo da ñea mayi, ñea mayi da klan da awo ñea gonimia awo da kramu marrawayiduro dun waljine. Adiyi cukowo kramuro walju ñe tamia, towo daaba timi kida la kuna kitawu kraniso adi daaba ndowu wayi kranimi. Bundo woki kingallo wuna wokinga da kingallin <hesitation> sa <hesitation> findi n dewu kidayewo. Findi n dewu coraa letinimi ye, sala salinimi ye, kida ngede ye dimi, bikenum la woli bikenimi ye, awo kada kuro, awo kada coron sirea da, niyi ñea gonum cunum wikinima ngillaro sakumu, woki akedi tea kitawu <hesitation> krani, kitawu krania deyedi. Kitawuwa lannia ngundo krani bowo wayi ma kingallin niyi. Kuna awo saf mewu mewu mewu mewu kingallin kranimia kuna fiyakuro waljea, mewu mewu fiyaka kadam. Kadaro tidi ba, mewu mewu mewu fiyaka. Kingal <hesitation> awo coron kintawu coron livir ndowu kranimi yeyi. Ako ma livira da ki yoru yindiwa, kingallin ma mewu mewu mewu mewu mewu mewu mewu. Mewu wayi adi me, findi wayi ako ma yor yindi ti ma awo la safnga yor yindi wayi kowu findia coron mewu mewu kranimiwa kintawu coron ndeyedi wayi tullo kranimi, tunumu kranimi. Awo adi ni ngillaro ñea konimiye awo kramuro walj wokinima ngillaro sakum kranimia adi walji. Kitawuwa da jilinga ngedengede bundo, jili ngedengede corowa da la ma kuna mananumma mana kici kici manayinaye diye. La ma kuna la karuwu durcei, la karuwu blaye diye, da wa ma kammiyi a la yammiyi zodudo gulcinaye diye ngaaye ngedengede, niyi awo ma burowu bodiko kalla awo la niyi ma kam manayi do fannimiwa jowuro kramuwa jili akidinga. <hesitation> Manum kranimia marrawayit kici kici marrawayit walci ayimia botiduronga da bodinimia da kranun tamia da awo da kici marrawayit rimi. Bundo kranimi tamia da woli woli ranum dunun da bo ayimia ninkica dayi njukuwo ku na akedin woli damia woyiya da yimia direk na akediyan goniminuwa ranun ma dunum bo. <hesitation> Kuna tumu a la niyi ma kowurunumma cirawundo <hesitation> tumu gowumuwa awo adi da kici tundo dowuyi, kici tunu awo ma kici da tunu. Ku lannimia woya akedi ma kolonum dunimi kici da tundo walji, adin laro niyi awo niyi marrawayit kramuwa karrun karrun mewu wayi karrun gonimi, mewuwa coron saa coron mewu adi Allahayi zuduwa kranimi ñea gonum. Kramuro walja lannimia adi granimia ma <hesitation> granimia lannun tamia da <noise> awo kidenum ngedeya da kolonum dumu ti ruwu kranundo walci ayimia awo kici marrawayi. Adi laro ñe awollan gottunga ngla. Gowu gonimia, niyi ñeaye tami, ñea kramu bundo ninkramunga coron da kitawu tumu gonimia da kitawu, niyi kowurunumma sirawa a la kuna, kuna yam mindeye zodu yedi <noise> adi, adiso ngaaye din niyi kramunga bes konimi adi bes awo yakka gonumu ngillaro awonum ngillaro gonum klan dimia awonumma. Kitawu gratu manimiwa adi fandimi, adi kiske.